Digital cameran tunii ak ishin huji midaasit sensa kabdi sensa suut dumii ibsa kabe duum piichaat gargachaai mal ibsan sun kamesa isheenteet, kameran sun leense kabdi, leensuuti dumii ibsa sun gargache kabisa dumii woni ugaai picha duguma akas gargarchai